Kose ze tabo, degen təə, eelen tə tə sa- at kə mukh ne. Unaŋga təə tar dena. Tə onda agul ɟen katak woo gar foonde ritarəŋg. Kosa, awal bene ʃayi naŋg ko. De nə un ɲaa abul yen ti namuro tiw tə ondoro yene. Woo kafe naŋg ko. Kafe haŋg ko dee na ta ayana. Tə ondoro ɲene wo tel nə, naskafe, naskafe naŋg ko. Dee ti aya ʃan mukhyin tə naba. Woo tə s- at ŋgal, kəə kə faam kə garanti. Woo tə onda abulgeɲ ʃaan dan ro yen ta na kar tə uɲa. Woo, wo dee dəgə naa, naŋga koso de taboo el, mokhadarat gena, sayarna kow dəgan ko. Deen təl miʃelel afkarɲa koltaa. Te ay sayara tə ay boŋgo. Naŋg kətə təə rət tama ogul nə rosi tə oliɲ ŋgirgi. Woo tə uŋg kataka en ndegenan, tə aayena. Borso, oro de tabo dee el tə zət kə mukh, <hesitation> tə zid kə mukh na. Mukh kə faam kaw agurun tə ondeɲa ruu khara.